لا ده صعب جداً، <hesitation> هي ممكن تمثل إنها تقدر تحس زي ما إحنا بنحس لكن صعب إن هم يوصلوا للمرحلة بتاعتنا خالص في المشاعر وكده، لكن الآلات هتفضل إنها آلات زي ما هي، لكن الأفضل طبعاً إن هي ميبقاش عندها مشاعر، لأن طبعاً الآلات لو بقى عندها مشاعر يبقى إحنا كده بنقرب إن هو يبقى زي الإنسان، فبالتالي ممكن يسيطر عليه الموضوع هيبقى خطير جداً، وله تبعيات مش كويسة.